Mua më përqen sia të këndonj e sia të i bie te kitarra përçë, këndimi vete bashkë me kitarrën e kitarra vete bashkë me këndimin, cioè u i bie te kitarra e kumpanjar këndimin, allo stesso tempo, na u këndonj e ngë kam kitarrën përposh, jam e këndonj a capella, inveci kitarra më ndih të ntunarem.